Baashi minu yiiji ka, palan gwandum, ɓaashi dooji minu yiiji ka palan dambum dooji dooji bambam sai tuuba minu yiishi ka palan dwaja, palan dwaja ma kpadoko fok dwajai nu rua kon, ma kpadiko fok koni npene ruiya pallan waaba waaba kuulata, minji palan shi kulata yiijin waapaju ma kpadikoi fok waapa kultai, npeenun ruai, shuufo shuufoi ladi shuufoi minje palan shuufoi ma kpadicco palan shuufo. Minjei, biran rua yei palan waapa waapa, waapa an bi ti kui shoon pattira peleui mommo kpaddan shoonomu shoonmu shon a dok waru ya pethirapeleui mo palen'i. Kowani palang mo shoni sha ni mari igema shomi akam mandi mo kpaɗɗani shirko ti peche.